يبدي انو هو يخصصله وقت يوميا حتى يتعلم ايي- المفردات داخل هذي اللغة، و ايضا انصحه انو هو يستخدم التطبيقات ايي- الي كون بنفس اللغة، و انه هو يتحدث ويا شريك يكون اي- لغوي و يدمج ال اللغة ويا نشاطاته اليومية مثل مشاهد الأفلام و.